Ja kuundo cristiano tiuku ja naakani'ini ya'ando kuenda naakoova'ando o na ka'ando ja arrepentindo nyuuka xede ja daando'ode adi'ide daando'ode parejade, xeekuenda atiuu modificación atiuu miu'u ja tomar familia nyuuka ja dandoña'a no <hesitation> n pareja ja ka'ando atiuu vida néu familia.